Ta. ta kene tu tachí ta kini ni. ho tachí ta kini ka ña kene tachí ta initu ta ininanitu ña ni na keo oku ña ini kini, ta ña vixhi tu'yo kinikuyotu vixhi tu ña'a nina kakatuo oku ña kama mi no'ó ña ni ka vixhí, nridaikuti ña kene tachíyo ni na kukano oku tá tavixhí, tá vixhí duni dikan tu nguan ña kama mi no'ó na kanó, ña iniyó afuerza ña toni. toni ho o on koño vao ta ni xakoa kinikuio na okuini kokano ña ni ka ini.